नै, सभी जनावरों की आँखें नहीं होती। कइ जनावर ऐसे च, जिनकी आँखें नि हुंदि वा वो देख नि सक्दन। जैंसि कुछ गुफा मँ बास करने वाला मछलियाँ और कीड़े, वो अंधेरी जगहों मँ रैंदे ह्वे देखण की जरूरत नि महसूस करदन, तैंकी उनकी आँखें या तो होती नि हुंदी या ब्योकी बिलकुल कमजोर हुंदी।